Барои он ки десертро солимтар кунем, вале маззаашро гум накунад, якчанд усулҳои осон ва самаранок вуҷуд доранд. Аввалан, ба ҷои шакари сафед мо метавонем асал ё сиропҳои табииро истифода барем, ки ҳам ширин ва ҳам фоиданок ҳастанд. Иловаҳои меваҳои тару тоза ё хушккардашуда низ ба мазза ва ғизоии десерт зиёдӣ медиҳад. Барои ғизоии бештар ва энергия, метавонем бодом, чормағз ё тухми чияро ба десерт илова кунем.